مره كنت چايه من الدوام تعبانه و بدون تركيز دخلت شقه چيراني بدال شقتي قعدت دقيقه أتمشى و أقول وش متغير بالشقه إلين طلعلي چارتنا وإنتي كنتي ويش تساوين هنا في هاذيك اللحظه صدق إنحرچت بشكل مو طبيعي.